Ekwe usow twenyan nu inwi aswayme meduko mamu osom nofiekine minyande de inyanu ubuawey oyite onu tutu osno nome ohonu oyi abonu aswey omahnes menu ubua ararar inwi ararar nu omahnesnenyo iyo ararar mina nu mivan nyan asewey ini lna ohonu oyi abokone omahnes me ararar nago muderi mamu ovekme yokiro okunu eni esuyin emigbenino me nukru enatu me rubo nu oyi obienyo do utomu bonu oyi ovama hnesesneyi omahnes eneni okunu eni mevagnene inwinwni omahnes seneni okunu evo yaw osireke ekien edeginwy uniwineni ubo yoyo nu eni ekru bol ene evo ewol onu oten iva ni me duko manu ona owe6nu okru kumenu ekwe usow twenyan oyin nu otume odegineyenu nu osinomome omomon nu ovon me votamu banu meta inum mahine oyika okras nen do omahnesmen inim okwey oyin oyi ikpey tubo moderi okunu ekeny eweine mova jakume onu inina kpeindo Onohogo okunu osinomome omomunu yo oyi nu ohrate ubo osinomo okwen in hnem bonu ibobosemen inumahine yo us gwane ibonu aswe me iyitulnumina edar minwibaw do ma miduko manu ewey nu enikre ebene ewol inyan ohonu mida gidi okunu mivon ovrane muoja inwi bonu ararar ivo wol onyan ovre me ovu nu ekre ekre migidimita iwolbona do eni me surenutom okperme mamu ngwa evo nu bona evamene evo nu bona evo ngan evon bona eva awey so inwi araranu okru kperimeny miyaw ngon mi ini umeneso meka mimonmamu iyin inemu odyanke abom minwi ubo ija uboku aswey uboko okuvakwenekase ubo unuene ararar nekre iyin ararar nu inina meka monwane duko te mamu nh eh mibote aswey me okunu okunu ijan ijan inina meka miwolmesido awey ederimamu ona oyin owey inina meka mihrate muto vivi nu iday kwekwe usow twenyam mida kperi awey vivi miday kperi awey okunu ikpen okunu isom okunu eva nyende mu inwi aswey baw Mando ude iyaw ohange ikubaw minwi aswey baw utomokunu meka eweyvivi enyonk men u i ohono ovu onyongete ubi morudo ovu boka okru yaw ubongonge mokie owey vivi utomokunu enyan oweiny mu ekwe ngweyna meduko manu oyikpey oderin inunvru invroininro ovresen ekeiny nenika medi kamanu owey ovu ogbo ehi onyen ongan oweynu dukomanu inwinim vru inimvro do otene vresen imigber mi yi mesina imigber miyi mesina do ohonu yaw ikikre mu nyon mu inwi ovudo inwene yotuinim do inwi ekwenu ewey ewey ewey inwi aswayme ekmete no evo bon aswey meyo inina meka mid yaw ubo nyonge mikie ewey vivi do nu iyinu ubongonge meku baw mi aswey baw iyi nu inumu <hesitation> usu nu kpakpa okiwey iyin inumu isom okurvay enyan avre vunum eyiri avrevi okunu enyam ogbovunu ojame keiny neni edukomu ovrevi osomfien onatu dier ovrevi osomfien utu dier maneduko nam eyan avre nogbange owey mon yana do ude ubongonge nu munyan ubo ade avreyo iyinu ubongonge nu unwane nya6mu ubo enatuno evuka Enyam enatuno do nu ebine okunu misilomgwo eku eva monwon monwon eyamu ijakoyi ububoyo iglamnume kom do ekun eva wolkenoyi wolkenoyi iyo inwannow do enyam arevu nu nyondonu arrego meyaw ubongonge mekwo ohonu uta nu sweinu oselena do avreyo me sabanywo ekperinenimanu enatu ovreme usweynayo onwunerine evon ubona evamene ina evonu bona evogenina do miyinu yaw ubongonge mikwo ka eda yinokru owey orere mopiwa iyi nigegesi manu enuyan arrrvu nu inu owey ornenen omene enwane kwekwe me duka manu ehmita kwena do onwene iloma kpey ndo ekru nyame nu ohonu mumene inum nu isom do me sabongwo ekperinenimanu isimo o emenetu ubona mando ude nu ukosunde iyaw inwikio ivaykwo enyam avrenu eyawte ede abongonge ekiete ewey ok bey onume onyane ohovu mi miyaw no omavahine mikien mimavahine ekay ewey mena okueo mina meva rere kom enyam arevu nu mistul mikprey baw nu okunu ude nwiko minyan and ubongonge iyaw abo baw yin Onunu evono ekwe usow twenyan ovakmen ubongonge enu evon ikureiny evo kien ubongonge enu evon ubongonge akpany akpany neva yin iyoyokre iyi nuinum nu eyi bonu aswey me do nu inina igiririgena oso meka mi irate muto nu inina miwol so no ewey ederi mamu omin owey abo mesina okunu inina meka midam nwene kwe ekue modakperi owey vivi ewey vivi ka eda monme no owey nu baw ikpenokunu enahinete nu way vivi ka eda monme bo owey nu baw ikpenokunu enahinete nu way vivi ka eda mon mete ubo owey nu ikpenoku baw me du rere ewey vivi eda mon mete ubo owey nu eda meka menine okunu mesway bo owey nayo mando meka isiomkime eyi oku owey evo nu bonyonge ekmen kpey tubo meka monwane ja muto nu iyaw bongonge mikie asewey vivi ubonyo kress isomnokie ovu ovu miyaw ekwe usow twenyan mokie ovu ohonu oweyo oreredo piwa enaku ejagen manu ona moyi otume ona oyi omome ona oyi osino mome ona inyan imovuka menoyi inyaw gbolomase ubongonge ikieni uboyo ude anyenyo Inwenyan ubongonke ikieni banu ivom ekanyneni ohonu ebiete omo ndo ku omonyo ijaken osinomonow nu kru onomanownkpey omonyo ojakem ekeinyo ojaken tunu ukur ekeinyo ewekre uboyo krese owey nu ekotumano owey nota duaneru esinu owey abome mane inuisom do ikpe nu utomokunu okunu mosabanya ukpan utonow okrunu mo da udo monyo moseleres ude daseless mnyoyo iyo inumnu ude nukosimude iyaw ubo nyonge mikie ude omonyo omonyo karmu onu ohoyoyo omonyo omon mamu ina ewenanyo abo kru ombasime owey na abo mene inunu inwunene ndo ohonu omonyo omon mamu ina ewenanyo abo kru ombasime owey na abo mene inunu inwunene ndo ohonu otajatuto oyawte omavahine okiete do moderi marnu ude owenu oyika moku kperi ininum nu eweyvivi ude yono odere enieyoka eweyvivi edaneni eselenese inina enika abokunu edan eweyvivi meselenese oyo bo bonu okrunu asu an obiya awoye mowiyago ego nu abome yi mu uko suneniyo eyo bamu baw yoka inwi oho baw bawka mekru yaw ekwe s usow tewwnyqn mekake enu ekru me yi mu ikosimbayo baw yoka meda awey vivi meselenese inwi ohonu ekotumano ohonu ewey abo kunu megin rere mepiuwa do bawka Meda eweyo me selenese matubo ohono kotum man oho iyi mam ekanyo modi ikune ekeinyo motamadu ekeinyo mongom udemenu monyan osireke mekie oso okun imoninewey eva bo bonu ivom ekeinyo okunu evey emon ka me deri monu ekunyo nu janinia ndo ewey amon wnhenu unyenu onwunen eh inna iyi araranu ederi manu eni eva nyonukebo minarineru eni eva nyonukebo minwineru domu enime edukune engine kru tamadu enime enwane soma efiese ubonu emeva onu ini nayo do oda yinu okunu ovu odukomani genuinime inum nu iwolke awey rubo yo igblanhanme ndo unuene usom owey eubyo osomka inwene nwunene gblagbla iyi inu nu misoma uboyo krese ovu mo iyow ubongonke mokie ovu ohonu orere mopiwa ovu moda ovu moseleres mando enikrenike eni enuerese miunu useueyu nu oselena enikrenike enwwre nyen inyanu ikpen mardo ekinenyo iyi inum nu edukomanu nu kuderian kpetubo use omavahineyo maku yonunu misemine inwi Utomoweuka iyo okunu oho nu ekotu mamu oho do eniemavahine ibinu ewey evurneni ubonyongine owey nu omo kpetubo okwon imvaj akumekom onutegoe oweyna omakne ekwe usow tweya kpeeirubo inina eswo mima munohine inwime oho nu ekotu nun oho iyi ma awey mehova eni inwiei arararyo nu isomyo wmaku bon ideir evolovara eni okunu i isoba mekpora esuko mamnu aweye kikre iyi no kno eyinu ubo abeni baw okunu baw evo nye iyo inumi aweyeva lobra baw okru bana eni asomu asweyo inum uekotoku minwim oraye omene iyo inumu ohonu eni emomunu awey nu a lobra eni oso mina nu eni abo na asweyo udo okueo nu enievo enuma ubovo nu asweyo nu ohonumomenudom ewey ewey me von iyo yo eva lobrawo utomokunu iyi nu iyo nu umenene ohonu iyo aboyo nu evo lobrawo ohonu nu umomunuka